बिजुली केतली एक प्रकारके विद्धुतिय उपकरण हे। जेहका मद्दतति चाह, कफि, आउ अन्य तरल पदार्थ धिकैना प्रयोग करतियाँ। <hesitation> बिजुली केतली यी तरिकाती काम करता केतलि ओहके प्लगमार्फत बिजुली स्रोतमे जडान करेक परता। केतलिक तरका भागमे एकठोर हिटिङ्ग एलिमेन्ट रहता जौन धातुक तार वा कोइलाति बनल रहता। जब बिजुली प्रवाह हुइता, यी हिटिङ्ग एलिमेन्ट ताप उतपन्न करता। जब पानीक तापक्रम एक सौ डिग्री सेल्सियस पुग्ता तौ पानी भल भल रिझे लगता। अन्तमे केतलिमे रहल स्वीच अपने आप बन्द हुइजिता। यैसने करके बिजुलि केतली पानी धिकैनामे हमके मद्दत करता।